في سويسرا عندهم اربع لغات رسمية، ال المانية و الفرنسية و الإيطالية و لغة اسمها الرومانش. الشعب السويسري بحترم التقاليد و بحب النظام شديد و دقيق جدا. سويسرا مشهورة بالاجبان و الشوكولاتة السويسرية مشهورة شديد و فاخرة، من افخر انواع الشكلاتة.